Cantyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌ na ta̱nda, tsꞌatseii, ta̱xmeiiⁿ oo ta̱a̱xo ꞌnaⁿ na luaaꞌ chiuuwaa na quia na xconaꞌ na nntseijndaꞌnaꞌ tiempo na nnda̱a̱ na nlachuꞌnaꞌ joꞌ mana jndye na ꞌom xuee na nnda̱a̱ na ꞌu na luaꞌ cwii tiempo na ñecwayanaꞌ tyo tyocwiseinaꞌ tyo tyochꞌeenaꞌ na xuiiꞌ colonaꞌ ndicwaⁿ ndicwaⁿ tseiiyanaꞌ nnda̱a̱ nlꞌuu luaꞌ cwii tiempo na ꞌu nnda̱a̱ nncwilꞌueeꞌndyuꞌnaꞌ na ya na titeincuuꞌ ee xeⁿ na jnda̱ jnda̱ jaawiseinaꞌ oo jnda̱ jaato̱ꞌnaꞌ machꞌeenaꞌ na cwiicheⁿ nnom ndoꞌ teincuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ joꞌ luaꞌ tiempo na chaꞌ na joonaꞌ. Jeꞌ jeꞌ chaꞌ na tsco jeꞌ, tsco na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ jeꞌ na jndyeti tscomeiⁿꞌ we xuee oo ndyee na nncwinomꞌtinaꞌ na nncwanomꞌtinaꞌ ntꞌomcheⁿ xuee mati tiya ee nnda̱a̱ na jnda̱ to̱ꞌnaꞌ oo nnda̱a̱ na jnda̱ tꞌuaanaꞌ jeꞌ taa tañecwii xjeⁿ na nnteijndeiinaꞌ na na nlcwaꞌ tsꞌaⁿnaꞌ joꞌ chii nmeiⁿꞌ jeꞌ chaꞌ na ta̱ papa chaꞌ na tsqueⁿꞌndaa, chayote jeꞌ ꞌnaⁿmeiⁿꞌ majoꞌti ñequio ꞌom xuee ndicwaⁿyayanaꞌ chaꞌ na zanahoria chaꞌ na ñecwaⁿ tooꞌ ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ na nnteijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ ndoꞌ ñecwaⁿ jeꞌ taꞌnaⁿ cwaa cwii nnom na nntseiꞌndaaꞌnaꞌ oo na teincuuꞌ nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na ja wajnaⁿꞌa ndoꞌ luaꞌtiꞌ tiempo chaꞌ na ya na nncwilꞌuenaꞌ.